Kadé kade kādā i i kañin o míꞌī váꞌa tsi iō kúꞌu kuii ñuꞌu tun kuii vóꞌo īō ñúku ti tsí kuii váꞌo io kúꞌu ti iō kúꞌuvi ta ne iō kúꞌū káji iō ñu tu vita ne iō ñú tun kaji ne vtsi vóꞌo io vóꞌo iō dúku citsí kuii in kādito chí ī é stentúvi í vóꞌo īo kante ió ñuñivi tsi míꞌi duka ío kúꞌu kuií ne io kaꞌnuu taꞌun ntaꞌa yuve ne í kāīoo ñaꞌ i kaīoo ñaꞌa vi o sia ɨ ñuku káiꞌn kɨ̄tɨvi o iō ɨɨn ñutun ntoko ñuúꞌu o iō ɨn ñutu limá o iō ɨn ñuu túu masana o iō ɨɨn ñúu tu í kakaɨn tuku ɨkɨtɨ ɨtɨvi dií i ka io ne ñɨ te kakuī vóꞌo io míꞌi míꞌi kuiī ō kakeꞌne ndute ndute váꞌa ikoꞌo io kane ñɨ é te kakuī váꞌa vóꞌo īo míꞌi iō kúꞌu kuii míꞌi iō ñu tún kui iō ñu tun ne iō ntée ñuku tuvi ío míꞌi váꞌa ti īō ñú tun kui ɨn ñu tun sá ne o ñutu o ñuudu ntíchi ne tē kaneé vóꞌo ño míꞌi míꞌi īō ne kuii.